Ma mõista veidikene mängiq mõlõmbat. Aga ku ma piäsiq valima üte, sis ma arva, et klavõri. Selle et <hesitation> mino meelest taa om <hesitation> veidikene lihtsämb oppiq, ku kitra.